Sinukuréén sarégmé baluho: fucinta émunduŋo may éluho luho memeek tahé niyang ésiko uju tahé tin baluho nujaal éjilee naluho luho memeek ébook naluho luho memeek gasobul naluho luho memeek go may rok tosmé hani érigirig ho naluho luho memeek écimé may éjogooltin bataaf.